كيفيه تغيير الحفاظه ديال الاطفال ما عنديش فكره بطبيعه الحال ولكن من الاحسن نشوفوا اليوتيوب باش نعرفوا طريقه ولى نسول النساء اللي كاينين في العائلة ولى شي واحد عندو تجربة وعارف كفاش ادير ونتعلم منو يعني الطريقة اللي هي الصحيحة